Tyondo ne oo saiti ing emoni ko peliot, peliot nitok ko oo akomenye tumin, mm akyakere ing kenyit ap twenti naintin oliin, aki- akimenye eng' ole ki- olekiripe tyong'ik, ing' emenyo nitok, ko chamei koripe tyong'ik ako tyong'ik chutok ko kokonu a rapinik eng' oratinwek chechang amu netai, kopwani piik ap pitonin ko nyokotapen tyong'ik chutok, kong'oit piik ap pitonin ko konu rapinik ko rapinik chotok kotaretech kochap oratinwek, ko kosiir piik kasi, ako ketestai ing' maendeleo ing' orap ing' emet ko- kowalaksei tukuk chechaang.